Ahey matundan sun hinjirtiey, won ak maembea fa, ovakadoa fa, mar hagar hinjirtu, mar bona fa hinjirtu, ishi gan kas ishinen gan kabdiey gan ishin lilla biromte, lilla dargen, amo mara birri, kaar kas fa ama bare, inama oret sun, himbichatu ishinii mal ishin bichaatit jira, mal dargen jirra, yonkun woborbaden mara dibi woborbaden hindargenu.